ब्लेन्डर मसीन चीजों थै पिसण काम आंदी। वे मा मोटर ब्लेड होंदी। जब हम ऐथे चालू करदा। तब ब्लेड तेजी से घुमदी। जैसे फल सब्जी दाल पीस सकदा छन। येकी मदद से हम जूस और स्मूदी भी बणै सकदा छन।